<hesitation> Inyi nyambhukia ikero ngambhukia ikero kwantha, nalolea konde nyumba ikonde kie mbhule manchafa nakula nga mkula lubhaha kale haraghire mdu akyanjithaidia naighia rakwanyi nachemba kauji, kana kachai, ngamchemba kachai nakanywa, lubhaha kole haghire mfugo wakwa mmpfungie bathi naghenda ighetema mara, mara haya ya mburi kana gha ng'umbe niende nikaniende natirushuhulia nipfunge he bwanga kuna niingie nyumba tikamiya lubhaha nalolea kuu maragho kole nyemadu iyabidi nibhwilie gha kyabhu kwao kimecha tinaghelaa nanja. Ngamtema lubhaha ngatema nacha nabhikaho, bathi lubhaha naandaa kijo kya nithaghari, kole haghire kakajo nakoya kajiko kakwa niye kya nitahari macha nindelie nilolie kwau nagheyaiki. Haya hole nairima iera bathi kana hai kole ngachoka nairima ighenda nighuya hata handu hengi hata kwa jirani kana kwa mdungi aua hoelinyi bathi niye niendelie. Bathi nikwio kyabhukwau lubhana niku nighende nighetembeatembea thinaikaa iho bwanga lubhaha ukaikaacho bwanga kwairima ichika kwaghire mdu aakyakathadiaa kwaraghire mwana hangu mchuku, bathi kubhaha nikako ugheshisha kijo kya kyabhukwau kanangu ughende ufubha ughelekasha kijo koje kwaghenda na petha kwairia ma igheua kijo uchambe kijo kya kyabhukwau ilelalia. kwamlahalu ukakora ukaya niulae, ulae macha ngama ikero ubhukie, iheshija kijo kya nifugo kna ichemba nyumba kole ichefukie kana kwia ukamirha kana kyabhukwau ukore kijo kyapfwo ule ukamila bathi kubhukia he kwadungahe thafundu kulereghie ighuo. Koleni ninjumbe kuipfungie kole nim buri uifunje kana ni nguku inike kiho kyeya na kijo kya njuku kichipatika sokoni kwii <hesitation> ma- mathetha gha nguku kana ugheshigha mara gha ng’umbe kana ghamburi.